﻿We shine miniji bai, elenkuni shinne minji baimo, baimo yishi keren mina, baimo yishi keren laddi yan wushiramu taminai ma indukomoma, ma foona loo baimo yijeno tomon nimara addo loo bai mari monno likeno loo fooje kan bai nira shaden loo bai, loo baimo kokeno tomon we shi bai tayino dang koovo pidi looasho - shoimo ko waa kumbili bai yijemu shautau, elengkuni shinne minu bai munu ma pirko taminamo minda indon baimo ninya ariru yammineinwatu shadun wem pidi kpakishan waa kumbilimo kam akam fokjum aryu pek'um aryu paarom baimo ta sherani njiri ninya ma mari riru yamminanmo ma penuko bai kam taminai dan shereju arrirum penuko ma ma riina bai mo ar yeddinanim din yaɗina.